مرحبا ألف مبروك على زواجك، إنشاء الله يكون هذا اليوم بداية حياة جديدا، مليانه سعاده و هنا و نجاح، و ربي يوفقك أنت و مرتك في كل خطوا تخطوها، إنشاء الله تعيشو أيام فيها برشا حب و فرح و تكونو سند لبعضاكم في كامل لوقات، تفرحو بكل لحظه و تحقو مع بعض أحلامكم، ألف مبروك مرا ثانيه و ربي يهنيكم و انشاء الله يرزقكم الذريه الصالحه يا رب.